घडी में तीन काटा रेवे एक छोटा ओर एक बड़ा ओर एक सबसे बड़ा रेवे है। <noise> ये काटा दन बर चाल था ही रेवे। और घंटा लार बता देवे की बई इतनों टैम हो गयो। बई बारा बजगी दो बजगी या फेर पांच बजगी। ई वजह से घड़ी अपने घणी काम की चीज है। ई वजह से यो पतों तो लग ही जावे कि रात होरी की दन हो रियो। अपन जो भी काम करा नि ज्यादातर टेम देखकर ही करा एनी वजह से घड़ी घणी काम ही चीज है।